د سویلي افریقا یو جشن، چې د "لومړنیو مېوو جشن" بلل کېږي، د زولو قوم یو لرغونی او مهم دود دی. دغه جشن هر کال د ډسمبر په میاشت کې نمانځل کیږي او د حاصلاتو د موسم پیل او د شاهي ځواک د نوي کېدو نښه ده. د دې مراسمو په ترڅ کې، پاچا له نویو میوو څخه څکه کوي، چې د ټولنې لپاره برکت راوړي. همدارنګه، په دې ورځ زولویان دودیزې جامې اغوندي، نڅا کوي، سندرې وايي او د خپلو پلرونو یادونه کوي.